Karazagna sôsy avy amina ahandro zô: magnano sôsy tômaty, sôsy carry, <hesitation> aleny tongolo igny titehigna de afangaro tômaty akô de asiagna poivra, asiagna sira de magnanje magnano sôsy fô misy ndreka atô sôsy soja, misy agnanôvana sôsy huître de misy atô sôsy voanjo voanjo na pistasy igny totona de afangaro lafariny hely de afangaro sôsy misy sôsy béchamel, misy sôsy blanche.